Hewan yang hidup di air selain ikan yang sa tau itu, pertama ada buaya, trus kura-kura, kura-kura, trus <hesitation> kodok juga, kodok juga ada, dengan, deng, <noise> ular juga, ular juga ada yang hidup di air, ular moni-moni dengan duri babi, <laughs> duri babi, dengan bintang laut juga ada, sama, <noise> iyo, itu saja yang sa tahu dengan, kalau misalkan, kalau misalkan ular, ular dengan ka, ular dengan kodok ini itu bisa hidup di air dengan hidup di darat. Tapi kalau ular moni-moni ni de biasa di, sebenarnya de biasa juga hidup di permukaan air sih, tapi de tra perna keluar dari air begitu. Jadi de pu tempat hidup, de pu tempat hidup tu cuma cuma di dalam air saja. Terus ada lagi taripang. Taripang ni yang memang tra membahayakan tapi <noise> de juga salah satu makluk yang hidup di air selain ikan. Terus tamba juga dengan, kalau kura-kura ya su pasti de bisa hidup di darat juga de bisa hidup juga di dalam air, di laut.